me buran idu gamwala hotel hotel buran tam masin hotel nanalo gam hotel lo hai meheban baddana me nyamdu meheban deo bewulana mehimbulla mewala ha mehidi e finanda mehidi fama tuwe bhi wala naya asin on non alas lengalkana wala komi famada